لو كان بإمكاني ارجع بالزمن انا كنت رجعت لعصر الفراعنه ااا لأن دايما يقعد اسأل نفسي هما ازاي بنوا الأهرامات وازاي عملوا الحضاره العظيمه ديه ف كنت اتمني ان انا ارجع بالزمن واشوف مصر القديمه كانت عامله ازاي واشوف الملك اوي عنج امون واشوف كليوباترا واشوف كل الناس ديه ف كنت اتمني ان انا ارجع لزمن الفراعنه اوي ف لو فيه بوابه ترجعني انا كنت اتمني أن انا اروح